Eritsereto hoe mikaiky orinasa mpizara rano igny iha mba hitaray <noise> fa tsy nahazo rano tagnaty gny roa andro. <noise> Ino gny raha ho volagninao?